عندي عدد يعني من أبناء عمومتي وخوالي، يمكن حولي خمس أو ست أراهم يعني من فترة وفترة يعني ،خاصة يعني في المناسبات العائلية مثل الاعراس أو العزايم ،أحب اكون معهم يعني دائما نظحك نتبادل الذكريات ،نحكي مواقف وأشياء صارت معنا ،حتى رغم انشغالاتنا اللي تصير معنا يعني بس حاولنا يعني نبجى على تواصل. <noise>